Akono awa anugo ga ini ẹgọt ma ọdimẹ eji yẹ unuk, ẹssẹ gangẹ urom ebebene ga Agwagine ẹsang ẹrẹ sẹ achẹrẹ dọng bẹ awuwuni ba anong awuni yẹ wu unong uwuni ye ga sọọd. Ayẹnẹ mọ arẹ uto ikọ yẹ ẹrimi yẹ assẹ mọ dẹnẹnẹ ana awawọk ugọnọ ure ee urimi yẹ ni adiri ma aye ugoro awa akpi asọm ẹ, asọm ẹ, anong agoro ma nọ asse ma asọm abọ, dasam ẹrẹ ẹbi ẹgbẹghẹ nwẹ adoro ni asom sbọ ga dong arẹ gọbọ-gọbọ ọsọm wa urimi yẹasọm abö ma anọng aton anyi yẹ. Gayẹ odoma ato adadɨm ga dong ba agọnọ dọng nwe dẹnẹnẹ ẹmo anọng azimi yẹ ẹpe ẹzɨna, yẹ ẹkpẹ ezɨba Agwagune edod assẹ mo nang gamge denene akpe ọvẹn ga ẹtọ ọnẹgwa nwẹ jangẹ ada mọ ọnẹgwa, adọp mö ọgọn nẹ Agwagune adọbọ onẹgwa ọgọn, ẹfẹ ẹrimi yẹ nọ awa iben wange agagara yẹ awa dọng ɪkobazi, ukwọrọ Ọrọk Ọbazi ufe wangẹ agbai-nọnọ Ọbọk nọngọ abene, ashi kpene, kpene, kpene awa ada onegwa wẹ ama ikoẹagọnọ. Ẹ ẹgọmọ ọnu wa nwẹ ẹna agwagune azem, “urom enya <hesitation> urom igbit Igbit assẹ mọ afẹnẹ” Assẹ mọ afẹnẹ afa ada na ọsọm wu ufẹnẹ ngbakọbi, wa ọvẹn ubi gayẹodo iko̱ẹ akɨp ikọẹ dẹnẹnẹ agọnọ nọ atọngọ awa, ọnnẹ ẹna yẹ ni awa atọngo agbɨni ga imi o̱gwa, nọ adoro kọng ọnẹgwa udọro enɨp nọ asu mọ abigang anɨm mọ igbot. Afa atọ ga imi ẹdọng yẹ egọrẹ ne onegwa ngẹ wa osọm wu uto efa wa dong emo ara ato ẹga ga imi, no onurom efa ye ga imi ere onẹgwa unong ugara yẹ unɨm <laughs> yẹ dẹnẹnẹ unɨm yẹigbit dẹnẹnẹ unɨm yẹ jẹ ma abeni mọ ubeni ama agọro aja aton ga ọgba arẹ ọnẹgwa utɨm ye ni ga ntak adoro nang izẹk mẹ ẹzẹgẹ yẹ ara ara abe a aga ibẹbẹni ẹnani gamgẹ ndod nne- o sẹ iri ichẹrẹ dọng, ichere dọng etoni ẹyak asọm bẹ agọnọ utum ezam enobo yẹ abene ọnẹgwa unọng uru ugwagwang ìnọì ufu uda na ukwọ ga dọng ayọ, ugwagwang ikɨp ẹjẹn yẹ egọnọ ẹrẹ ẹwumo yẹ kong abíní ẹzɨba, nyẹnẹ mọ nnẹ agọnọ wu <noise> ureme ọdom ẹgọt sang onegwa wu uto akakẹ ikọ.